Miarahaba antsika jiaby agnatin'ny avion atô akato! Za moa zany pilote akato efa efa ela za pilote, fa i avion tô o efa fatany i kaofa mandalo am'tany tsisy rivotra somary karaha mijembitra hely fa io tsy mampatahotra, avy akeo amin-jaigny, izy kôa ke mandalo am'tany misy rivotra izy somary mihetsiketsika tsisy tôkony atahôrantsika fa <hesitation> samia mipetraka am'plasinazy tsara fa avy akeo am'zay le ceinture fehezo tsara aminareo fa io tsy magnino fa efa fomban'ny avion fao magnano karaha io.